Pensu chë ën can a deva curi, giué, fe esercisi <hesitation> tüti i di <hesitation> üna u due ure al di për resté ën furma e për sté bin